To a ɗon maari waya a kunna waya ma waala wadda yiite waala waada kooɗume se a itta batir waya me,. To a itti se a luran batito se a batir me se kunna waya me. To waya may waaday koome waday waday yiite wada wadata kooɗume se a ya pellel vo'itigo waya heba be laara waya ma